أفظل اكتشاف المحيط اللي مليان أسرار وكائنات غريبة وفي تنوع هائل من الحياة البحرية. المحيطات جزء مهم من كوكبنا فتح أبواب جديدة لاستكشافها يعطيك شعور بالدهشة. أما الفظاء صحيح مثير ويعطيك احساس بالعظمة، لكن المخيط أقرب لنا فيه أشياء نقدر ن- نستكشفها وندرسها بشكل أكبر وأفظل. بعدين أعشق الغوص والسباحة، ولما أكون تحت المويه أحس كأني في عالم مختلف تماما.